Generalmente l'arte a fa scì che a societæ a migliore. Generalmente, perché no l'é sempre dito. Comonque creddo che l'obiettivo prinçipâ de l'arte o segge quello de creâ, de fâ de cöse belle, d'alimentâ a bellessa e a bellessa eh no gh'é ninte da fâ, a ne fa stâ ciù ben. Mi spero che ghe ne segge tanti di artisti a tutti i livelli eh ciù o meno brai quello o no veu dî tanto, ma che tutti insemme gh'â mettan tutta pe aumentâ sempre a bellessa, pe aumentala e scompartîla co-i atri.